Sagale daabumay sagalen ak cholle daaben, sagale bichesen, sagale sun cholle amo sagale woishin hin bichatin, ishin sunii inama duurti, aminen duum ak cholle afianen sitikanitu, sagale chollen taam akcholle daabeni, ak daaben ak feden daabenu, suntumii inama faiay, amo taa ak hinfeen daabenu hobbafeteni lakisen, ishin sun inama hin faitu.